Bah yi mrig shad ake kini məi ri nkah rig shad agunpər buh onəi ake yadda a funishemen rig kennah <hesitation> daun kurumam mah kəid whu kurumam mah kəid wuh be busan buba arig sah-sah daun rewuru, rewuru a mah dwag avag kurumam a mah dwag ke kini shiu baha rig sah-sah bamang a rig vag kurumam ri a rig vak kurumam bəg yad a kud həid wuh bəa a kuh yi wuh gbama wui dri ri wuh yau lad zəg bujiu muh zəg bəg khad ake kəi a mah rig vak avou she rig a rig bahd jenah wuh lai, mrig bahd waa-wuh lai mho bəg rig kwa azang mah anəng vak kurumam mah a kuh pən nəng ba abai-bai a rig bəi a funikhaw kaidri ake funikhaw a rig vak kurumam bəa ri zəu a nəng rig zwah a kuh yi nəng bah ajilai anən bəa ake funikhai a mah dwag rewuru a mah fəd zah tri ntəg nou tri a yah na abo daad mahsoo noi a yah boh daad jen-jenah mah soo tanubari bəg ye yah boh tanubari zag wuh kuh rig sa bujiu A ke kəī. A wuh whuno manah busau a yeh yah boh susau manah dari a yeh yah boh jefe dari mrig nam noi wuruwas moh sa bujiu tri kuh rig khan bəri wah aboh darí nmah khar bəri wuh rig soh dari kuh əəg bijiu mah yag kuh zəg yah ri mrig wha wuh yoh yai boh dari nən rig nahm nəng moh nam nəng rig vag kurumam bəa a nəng mah nəi a yai nəng bəi she keh məri a wuni a nalnim ye yag wuruwah soo mah rig fahd rig a təd kuh mah a kuh bəi ake kai mah a kuh bəa sah gbanou busan bah sid ri kai a wuh a nahm ko mrikəd zau ko soo a mah nəí a yai akab bəi nmab bəí a bəi gheh a wunu nmah ghab awunu rig toh soo wah gah rig bəg a əu shelekah a she a mər- byi a mah she ake məri- byi nəng bəg bajau wuh nəng jaj a whag drí nəng bəg bajau wuh jaj ri mah fed rig mərikədzau nəng rig shai ake məri byi whruwwaa mah sah bujiu tri nmah dad zəg bəg toh nmah sah zəg bujiu bəg daun ashe nəng bəg jenah zah wuh njii mah fam mərí a səium trí nang li yi jenah Bəg mah pəd rig a mah rig yah akini a dwam bajeu wuh toh aki a bəg dwag kiu akwahh kini gwagha a bəg dan hah a rig vak kuruman ni a dwag nəng kini akwgha nmah yaah rig a keh shiu binau a kah rig vak kuruman ri bəg shir binau a kah rig vak kuruman ri bəg yadda a kuh jen zəg wuh rewuru nbaan wuh baan baan baan nyi whuh gbama whi dri ri a sah basau nkang bəg kad akeh kəi a rig vak koh ri a kuh dwag hah nang kini awagha vak koh ri bəa mah pəid daun ashe a kuh hoo nang yah awhai bəg mah kəid a kuh hoo nang təg a jin nang mah naah nang naah keh hini <hesitation> nang naah keh abani hinii rig məhg a mahg a she rawumah jibə a jibə zəg wha wha jibə a vou abəa rig vak bəg rig vak avou a kurumam rig yi bə atau jibə rig vak avau a kurumam rig yí bəg atan jibə kah rig vak wuh a kuruwah a rig woi hah jibə a mah mahd whh a whruinah a rig dang kuh whruwah kuh rig pəig wuh a whruwah qə̄i a wuh whno bəg jenah wuno a wuh wuno a rig nwam janah wuno ri dong wumwah kuh bəg jenah whruwah rig nah re kuh nwam wah ri kuh tag wah pinu ajilai ri wuh a wuruwah nah bəi zag wuh bəi a ri akeh buhmai ri wuh a wuruwah mah bai a wuh bai wuh awuruwah ri kuh nwam wah bah ajilau nang a rig nwam wuh awuruwah jiri kuh sah ba ajilai A kuh sah ba a kuh rig pan dri nang a kuh kəg pan nang bəg asini mang a kuh sah bah a rig wab lu jiri agunpər mah bəi wuno a mah wuh whh a wuruwah nmah yaryab shami yi zəm shani nang wuh awuruwah toh hoo ayarbu wuh <hesitation> buh zərub wuh lai jini a whuno mah woi whh kuh yi ah lallai a wuh a wuh wuh dri waghni ne a shena- shan bamang a rig wag dri wag drí waghi shine <hesitation> wuho a mah woi whno kuh yab zoh mong wuno mah bai dri təri a mah uai wuno mah rig wag drí trí nbəi hoo buh kobbo wuub ake kini wuh ri a mah zəm kuh tri dang shee liu wuh whi toh whi npər hah azəm koh ri a bəg kuh dahb whh bəg kahni ke a bəg pann avak mrig dahb hah nbald whh a bezəun ri bah wuno mah zəm wuh ri a kuh beh keh nəu pinu nang ri kuh mah dəg wuh ake nou pinu hang ri nmah kou kobbo rig a hoo bəg wubba yai bəi bah yi yi nəm bəg rig wuhb ak’e kini wuh a wuruwah jibə m m bai a wubba bəg bai rəu- pini bəg bai swoh bəg taah bəg shiu bəg kuni a she bah a jibə zəg uaha rah whah ri a rig wuhb uhh a wuruwah ri bəg kah mah whhb zəg baíh daun ashe a wuh shaa wah a ríg bahd jeba- zaa wuh lai nbahd wah wuh lai a re ziun wuh shere mang Mrig bahd wuh a whruwah lai kih hoo bai ho jeh bo abo meng ʒag wuh awuru wah swak averi mah kad kuh whuno ah bəi hah a zəm kuh ri re wuh a wuruwah mdi yi ahh kuh ʒam wah ri a pəi rig polu voh ke kobro mkah rig yi bəg ki’atau a kurumam yi bəg mari abəg moh’d abəg fyag fyag sai bəg mah ghang rig she ki’atau a zəg rig yi whh a wuruwah wuh a wuruwah akal rig wuhb shaa wuh jiri amah yah bani rig kuh baj bəg jaw mong ba a shaa uhh fyen wah a bəg shee wuh fyen wuh a ke kəi a mah yah rig bo bani liu abo liu bani liu bani a rig fyen ngnəm uh bahg bəg jaw mang a rig uoi mang yadda a yanu bəg dawa shii beshi bani nang bəg nəu wuh ye shii beshi nanəm ashe bəi yi bah a yi jibə yi yi nəm to a-keh bubah a mrig sah ke funishumen nvak kurumam ri nkah vak kurumam ri nvak kurumam ri nkah vak kurumam ri nkah vak jebah zag mai ru whunzaa maí a mah sid re a beh kwoh ri mvak kuh ri yi kang ho kəng yo hoo kwanah zang yi yi mah hoo kini kwanah azang kəi mah sid re ri yizəg kuh dəng yi mah kwan kini bamang yi yaam rig hoo dri kai kini kwani san-san bəg shee yi bəg ləri zən-aən bəg kwanah-kwan nzən-azən liu meb <hesitation> A mah yi mah yi mah fahm a rí nkwan kini nzən- zən mang a hah sah bah kəm a hah sah bah kəm ahah sah bah kəm yi yam rig hoo dri kai bəg mere kai lab mang toh nrig vak nah ri jenh zaa dri mrig vak nah ri nvak jibə gaba daya nvak huruhou nvak horuhou liu rig vak kuru yeh ri a zəna a lah rig zən are nou ri kuh huruhou hu ri kuh mah shad atau yi jibə rig dəd atau kuh mah shad asan bamang toh yí yam rig hoo dri kai dong bah a kurumam baah a bəg zəd kuh she bah a bəg gbang kuh she bah a bəg zəd kuh she bəg yi kuh bah a rig meb liu dong shar a ziu kuh are nou gbam- agbam daga kurumam sai kuh kurumam mah zən kai kuru bəi zən kí yai kuh houhou liu ri yi rig fag nah kuh yi jenah ri a mah sən kuru toh buh wuh a she kinau whh nbəi dang nyi kinau kəi wuh mang a mah kinau wuh doug kuru bah a sən- sən mang kuru bah a wub- wub bəg rig wub kuh a wub bəg hoo lai zəni shagha aajilai nhoo rig shad akeh kini jiri yi dəg ba ajilai a she bah nyi məm yi jibə yi mah kwan kini fyag npər a khad wuh aməri pen A mah fyag mpər a khad wuh amər-pen a rig dəg atau a rig bah ajilai a rig dəg bah asan-san yi jibə kurumam mam yi hah kuh mam yi bawai yí kən rig kuh hoo yi bəg re bah kuh mam nəmmah kəim həim kəim kəim kəim kəim bəg mah yi buh yi jibə zəm sini mang a mah bəi akeh liu jibə ri bəg mah rig wuba a wabbah ndang wuh yi bah a bəg ri wuhb she wui byəi rig wub re pini bah a mah dang bəg daun a she a shi zəg bog jibə mang a mah sən jibə a shii zə bəg jibə mang bəg jibə a mah bəi nmah dang wuh yi kuh kahd ake bel hah ri mang kuh kahd mang a mah sən a mah sən nou toh nəng bəg kuh rig dog nah nou hunni re yai swoh a wai mang beshiu shi dad zəg mang soo bəg mah bəi bəg rig baih jibə jini wuin jibə byəi shi zəg bəg agunpər mang npər a mah dang wuh wuh jibə shii zəg bəg agunpər nang nppər keh bahd nammah rig gibə shi zəg bəg agunpər saidai bəjkini wuh mah yen mang saidai bəjkini wuh mah san mang bəgkini wuh mah san-san toh nəng bəg jibə rig shi beshiu.